Rí <hesitation> ma̱gúꞌdoo mbá refrijeradór, ndayóo̱ꞌ ríꞌkhui̱ ma̱rigá aguꞌ, numuu rí khayá mbá motór drígóo̱ rí refrijeradór mangaa, numuu rí mañajunꞌ motór ríꞌkhui̱ rá, ndayóo̱ꞌ aguꞌ xúꞌkhui̱ rá.